La Estoria d'Argentina pahi qu'es más Estoria económica que Estoria política. Dendi tiempus del Perón andan bregandu cola economía i cola carestía, mesmu col pantaruju essí del Milei. Qué más? Pos güenu, que le pusun Argentina porque'l ríu ondi está Güenus Airis es el Ríu dela Prata, que es pondi salía la prata caminu d'España. Assínque es un nombri mu acorríu essi dela Repúbrica Argentina!